Ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nluii quia na nleicooꞌ naquiiꞌ cwii wꞌaa tsꞌaⁿ najndyee macaⁿnaꞌ na nntseiljoomꞌm yuu na nntseicomꞌm macaⁿnaꞌ na nnquiño̱o̱ⁿ chaꞌtso cantoonchꞌu na chuuꞌ tawꞌaa nntseiljoomꞌm juunaꞌ nncꞌoomñe nomta taꞌñeeⁿ xeⁿjnda̱ tꞌoomñe nomta jnda̱ seiljoomꞌm tawꞌaa ljoꞌ na macaⁿnaꞌ na nntsꞌaaⁿ joꞌ nncjoomꞌjndyee cwii ndaa na nnꞌaⁿ cwilacajndyu sellador, xeⁿjnda̱ tjoomꞌm sellador aa cwii ndiiꞌ oo aa we ndiiꞌ xjeⁿꞌñeeⁿ jeꞌ na nnda̱a̱ nncꞌoomñe colo na jom matseitioom na nntseicomꞌm ljoꞌ na yati na nntsꞌaa tsꞌaⁿ quia na nntseicooꞌ tsꞌaⁿ cwii wꞌaa joꞌ na nntseicomꞌm cwii colo na nnda̱a̱ nnteijndeiinaꞌ jom na nljeiiⁿ na matquiooꞌti quia na ñoom quiooꞌ na wꞌii.